د کړايي د پاره لعاب معمولاً د پیازو، رومي بانجانو او نورو مسالو د مخلوط نه او په غوړیو کې د هغه تر معیین وخته پورې سره کیدلو څخه، اا، جوړیګي.